Colombia ndia ana nda'di uma bauk a untuk masyarakat adat dan budaya neme bangsa Spanyol pertama kali ala mendarat nai Alguazira pada teuk empat belas sembilan sembilan pada masa pertengahan abad ke enam belas ke esanhulu ne mereka ala jajah sebagaian besar wilayah Colombia ndia.